B'aje'laj a' winikoo' tan u tan umentikoo' u- utz'ik ti la'ayti'oo' uxot'ik u- ume'ex, u tulakal ti la'ayti' utzo'otziloo' ti il ma'a b'aje'laj, uchin chen ete este lu ul utz'eek tu tz'ik ti la'ayti'oo', u- ulaak' b'a'ax b'ajin b'a' ma' ma' b'aje'laj ma' etel b'a'ax yan b'ajiloo'. jo'mij